Be naftira nyambban mai ngam labugo gaasa hore. nyebbam mai do diggina gaasa ngam to goddo laban gaasa mai ittan nder wakkati sedda wala fitina ko torra.